Jadi <hesitation> untuk manfaat sabong ini kan banyak trus kalu sabong ini kan dia pe merek merek banyak yah <hesitation> kalu di kami itu ada sabong dia pe merek namanya apa daya daya ini dia pe ukuran yang-yang agak kecil trus dia pende saja trus ada namanya juga sabong <hesitation> sabong surya surya ini dia agak tebal ah trus dia agak panjang nah trus ada juga satu merek <hesitation> sabong itu <hesitation> itu <hesitation> sabun <hesitation> kucing namanya itu dia warna-warna pink panjang <hesitation> trus dia <hesitation> iya intinya dia panjang kaya a-agak panjang dari semua sabong yang-yang tadi saya sebut nah yang saya sebut itu tadi tu sabong sabong untuk ini kaya untuk cuci pakeang ada juga sabong yang tadi saya sebut itu sering kita gunakan juga untuk cuci piring misalnya ambil <hesitation> <hesitation> stengah potong dia sdikit sdikit baru <hesitation> taru di tempat apa cuci piring ah itu dorang <hesitation> sering torang gunakan itu <hesitation> untuk di <hesitation> kampong nah misalnya yang jadi yang beberapa jenis sabong misalnya sabong surya itu-itu torang percaya bahwa sabong surya ini torang gunakan untuk pakeang yang memang pakeang yang <hesitation> pakeang pakeang yang kelihatan dia kotor-lebih kotor dari pakeang yang lain. Nah misalnya pakeang kobong bagitu ah itu biasanya torang pake itu-itu sabong <hesitation> surya itu karena <hesitation> dorang tong percaya bahwa sabong itu dia bisa kase kaluar kotoran kotoran yang memang dia so malakat lama dan memang so pakeang pakeang kobong so jarang cuci itu-itu dia bisa kase bersih <hesitation> itu namanya <hesitation> itu tadi sabong <hesitation> surya <hesitation> sedangka apa <hesitation> untuk sabong <hesitation> kucing itu dia biasa juga digunkan di ini sih <hesitation> pakeang untuk <hesitation> <hesitation> sebagai tambahan selain dari rinso selain dari rinso itu memang <hesitation> itu juga dorang-torang gunakan untuk lebih bersih la yah istilahnya lebih bersih baju ataupun spato kos kaki itu torang percaya <hesitation> torang sebagai dia pe tambahan untuk <hesitation> lebih bersih tong pe pakeang pakeang begitu nah trus yang jenis satu jenis sabong yang dia pe nama daya ini memang sama juga tapi kebanyakan yang torang gunakan di sana itu kan <hesitation> untuk pake cuci piring sabong batangan itu dia pe nama daya itu kebanyakan guna-torang gunakan untuk ini <hesitation> untuk piring untuk pake cuci piring nah tapi kalau setelah keluar dari kampong ini kan. Tong dari daerah ini kan saya sendiri itu kaya so tara lihat sabong sabong batangan yang ada disini yang saya lihat itu kaya sabong <hesitation> apa kaya deterjen-deterjen yang apa dia pe nama kaya yang cair misalnya ada rinso ada macam macam jenis yang memang untuk pakeang itu dan untuk yang sabong sabong batangan itu kan hampir so tidak hampir-hampir torang so tara dapa di-disini untuk kecuali sabong ini sabong mandi misalnya <hesitation> lux <hesitation> apa livboi nah itu yang memang masih ada tapi itu kan khusus <hesitation> khusus torang pake untuk-untuk apa untuk-untuk mandi to tapi kalo untuk pakeang ini torang disini tong so tara dapa palingan cuma pake itu saja kalu bukang rinso yang bubuk itu <hesitation> ini rinso yang-yang cair paling itu saja yang-yang ketika keluar dari itu yang torang <hesitation> rasa agak lain dan agak beda dari sabun tadi itu tu soal sabong batangan yang khususnya untuk cuci <hesitation> pakeang itu memang torang so tara tong so tara tong tara lia disini yang ada itu cuma untuk sabong untuk mandi saja sabun mandi itu.